Haa nyaloma nii miɗon vunna wakkati bana minti sappo-sappo ha nyamugo nyamdu fajjira, nange be jemma, ha nyaloma nii miɗon vunna minti shappanɗe tati